حته يعني المتحف ده حته انا بحفظ فيها التراث بتاع البلد او التاريخ بتاع البلد وبحفظ فيها الحاجات الاثرية وبرضو بتكون وجهه لانو الناس تجي تزور فده بيكون برضو دخل بالنسبة للدولة